في يوم من الأيام كان واحد الشبح يخاف من الظلام وملي دخل لواحد البلاصة وواحد الجزيره مظلمة بزاف وخرجو ليه بزاف ديال الاشباح اللي مختالفين عليه وتخوفه وهو يقول ليهم انا راه نخاف ما تاذيني انا راني شبح مثلي مثلكم صافي وقالو ليه انت ما خصك تخاف لانك شبح والاشباح ما تخافوش